Bone e tiiɗalla kam, to warii, walaa no goɗɗo waɗa, mi daroto mi huwa kuugal, laaɓungal kokkayngal yam ceede, mi joodda e sakiraaɓe e higooɓe. Nyawtu ɓanndu maa, ngam cemmbiɗaa. Ɓeydu ilmu keɓaa